يا شباب، شوفوا، عندي فكرة مره حلوة، فلنعب لعبة أسئلة سريعة كل واحد يطرح سؤال عن الدرس، وإذا جاوب أحد صح، يحصل على نقطة وذي النقاط تتجمع في النهاية لفوز البريد كده نخلي الدرس تفاعلي ومليان حماس